Este bá muo taig tsá muo oh noh cá laig doh nóh muo zah yía muh chi joh cuo nah óh néh noh óh noh, noh eucalipto áh muo kó chá fuo áh záh li loi áh cúa muo áh joh zóh cuo néh noh có áh joh noh, noh ein muo chá tsáh main yíei chá uh chía aum tsá lá chi chía téh aum tsá jo noh có aih gi áh óh zaí borraja oh gi zóh óh áh góh cúo néh cóh la joh noh-noh laig tsá báh muo noh. Taig tsáh muo ká laig do áh já oh noh también jóh zí zaum noh-noh vá puo rau ni chái tsá éh lau tsáh ni chái tsá joh noh mente chá tsáh joh zaum vaporup tó nooh vápurup chái tá aig tsá joh laig óh cóh gi tsá múh. Jo-jo oh gi aum gi tsáh múh cuáig jóh aum gi tsá náh úh oig tsáh yái la joh para jie ko jóh lá muo tsá la joh oh noh ná uh oig tsá yaí óh ngi gi tsá éh chí cuaí óh aúg gi cuái jó noh jó lóh múh cuái jó ló joh jó éh muo chá tsá có áh jóh.